toko gena haiwan haga-haga, dadi ngone se piara ena mote kene sado lamo ge, ena nao ngone, ena tagi ma gulu gatebena bato se ena ma madihutu gahi oli karo ena gena, ena loya hanyato ena madihutu ma oli gena.